Hira ty tiako noho ny mitendry zavamaneno satria antegna mihira bokany hafaka aby asalohan-tegna, karaha ilay tsisy asaloha antegna sady falifaly fôgna. Karan'izegny.